په سپورټ کي د پیسو پر سر دشرط وهولو په اړه زما نظر دادی چی ما تراوسه داسي څه ندي ليدلي چي د سپورټ په وخت کي څوک په پیسو باندي شرط ووهي نو پدي اساس زه ددی په اړه نظر نسم وړوکوالای او په اړه یی هیڅ نظر نلرم. ځکه چی ما دا څه تراوسه ندی لیدلی اوکه می کوم وخت ولیدل بیا به یی په اړه نظر ورکړم